<hesitation> ohatry zao ,ôhatra zao arimoara faka-fikajiagnana lamba, raha ôhatry oe feno lôatra izy ,dia <hesitation> mety aherina abôaka. Abôaka tsiraikaraika izy dia avalono, pasina tsara amin'zey izy mbo miha fisaka miha fisaka de mahay hely kokoa ny toerana fandanjagna azy.